मि ऐकला की तुमि खाइ तरी भोवंग वायपाक आसात मनन। म्हाका तू विचारपाचा असला की तुमि केवा वैतल्यात, म्हाका त्या दिसानी काम नहं जल्या मि तुमचा वांगड योंग सोडी। मि हाळी खाइत वाचंग नासलाइ आनी घरा काडे बसन बसन कांताळो येळलो आसा मनून मुतला विचार्या तुमका। मत्सा म्हाका मागे सांग तुमचो कासो किदे प्लान आसा तोह मागे मि बगतै म्हाका मेवता जल्या योंग जर तुमका काई नहं जल्यात हां।